दु हजार सत्रह म सरकार जीएसटी लागू कर देहिस, जेकर वजह से बहुत सारा चीज म टैक्स लग गईस। महंगाई बढ़ गईस लेकिन एक तरीका से बड़िया भी होगईस।